Tohh kaga chika ku damau ku damau yi ningyu ka ner ar gulai ka amini yi laki ma jo gu wurei sai ywayi jordi kangi ner ba kacha nau kanda ku yo yi menga yi tonou ka ner kachi nau ma wu kange ma kurni sima tibak, ka kurni sima tibak ba chingyo tibak ka chingyi katii ma bwi tirtai sai ba jegaure yi wura yei amma yoko yito yi lamuwe jordu yoko ka kwei ka yiri mwa mini ba nyinna yi mwatandi kan nyinei yoko yito nuwa ba anda nuwa ba ninga min lipra, lipra wuno yir king tetanos nuwa ba nigya mina bayan nuwa ningya mina nuwa charmini wei bundwi nuwa ba paranin nyinori a miringi don ba deman damuwa wu bawei a miringu bundwi.